Rakosse ran celularne grarane nebanona, saksakabay talchodirane uchan gonbuen guenibuen losane talnobuen nas stos sto sto guechuren sto guech, tina kon rakoskeni nerakwe buen shangno skanato sabuen, saknara bneni kasoadina neg konnara buechiracomputador raka ronarab nin chen garsod dranin kostraka, trerakwawen na' talne nibay kon gak tirane ngantiemp kkogren kokꞌ che- che porses narayeche eron narabache, kon makə, nierkwa, natina wrengwa na- na por dera potadoraka xa celularxakayirkabuennaꞌ, krarane <hesitation> banona chseniza gon diwen <hesitation> gan genagon gueni gaksalosarani, yan gongati rabagan gosadran seknara to doctorske arree to sherakto wanske, chera kwarabadono sheneiraba nerakraba adneydi gakwadi diribaniti segur gaban rmadicheꞌ, paran konra koksna makri krakara koskobrakeni niron bana mechen yirakwana badono shana shenana gamas gangaskə.